Odu amma kunu njûwo muro, abi budi čî. Abi budi čîĩ, tunda ada tîyikã, lukuru yida-ã kônduru ni dôlolou yadiri, čêne-ã dî kiši-ĩ tidigandî, tînne ndura. Tînne-ã su kônduru ni, tînne-ã dira hundã yopuru ni harnduru ni su dôlolou yadiri. ̧dôlolou yadirîe kubogo, to čûsu, ôwonni abi, hôdi-ĩ mannu hôde mannu bapiri. Hôdi-ĩ babîe muro hôde kura ni čûo, hôdi-ĩ babumoó nihikenú. Hôdi-ĩ babiĩ, hôdi-ĩ babîi njûwo gûu du nihiki, odo yî hanayinãá hôdi-ĩ haki čubabú. Hôdi-ĩ <hesitation> babumoó nihikenú. Dôlolou wo ni to muro, dôlolou wo su kônuũ tînne-ã su kônuũ dôlolou yaîe tohoo, dôlolomma nihiki. Yoo wôku numa ni kumayi tedi. Dohu tohoo, dohu ada tîyikã ôburi čuu-ã ha čabtudundu tîndimi ni nakiri, sûlol ni kuhunduri, odu bûrriĩ sûlol kuhuniĩ muro gali. Sûlol-ã budi kuhunduri dohoo. Aba mundu čûo, gudi-ĩ êmee-ã ni lukuru širndiri kôi guru kubogo čûwo muro, kôi irrigo čûwo muro ši- širndiri, su abi torkuri. Ada gunna du abi a sûlol-ã čindĩ dohu ada-ã četu bûrriĩ to čûsu. Yoo ñaa-ã ndewo walu ni guniĩ, walu-ã mannu kubogo, guniĩ. Aã ada lau nduã četu walu gundiĩ, to muro wôkud-ã kumanuũ keniĩ walu yoo kuna tîyikã aba mundu čûo, šiga ni gunduri, ši- šiga-ã muro čabndundu guniĩ, to mannu gali, aba ada gunna kuna, kuna tîyikã gunna aba ada, aba mundu gunna hitiri. Aba anna kuna-ã yê buya-ã yê du šiša. Amma lôko wô ndedoo, aba guda čûo, agura ni mûĩ, yoo abi, adiba-ã abi činaki laniĩ, yoo naŋara ni čubapi, yoo kûde nan čubapi aba taa. Aba anna buyaa, <noise> odu aũ bui ndohudo, aã kûloli ni čubapi. Kûloli-ĩ muro yunu gali, kûloli babîe togusoo, turonnuo mannu babiĩ, zalu njîdoo muro. Kûloli-ĩ, kûloli-ĩ turonnuo mannu babiĩ, to koo uũ, zaluu suru muro, <hesitation> aã kûloli-ĩ doba-ã ni dubana yeĩ, du dubana ni guniĩ, ôroze nua ni dubana yeĩ, to koo aã. Muro kûloli-ĩ muro budi kusar njeidi. Kûloli-ĩ ôwonni anna-ã čubapoo, adiba-ã su sûguni, sûguni tûrri. Adiba-ã mannu turo, turonna kûlole čubapi, kûloli-ĩ yunu abi ŋgoo gibi. Yoo anna-ã čabndundu agura ni mûkiĩ. Agura-ã muro kartaa-ã koo, agura aũ muguno, kartaa-ã aũ nani muguno čîidi agura-ã muro aũ agura čûuŋie gunnoó hanayunú. Aũ guru ni agura-ã budi muguno, <hesitation> agura-ã mbo mannu ême tuzoo yobiĩ, <noise> ême murdom sã čû yobiĩ, kôlo murdom sã čû yobuwo busau giba letiĩ, giba letuũ ni du agura. Agura-ã mûi, mûkiĩ muro du bêrkindindi, aũ guru ni muguno, aũ guru ni hanayunú hiki, êski di hiki. To koo di aũ turo, turo ho agura-ã du bokini. Yo agu gudi-ĩ, abi činaki, hîmmi činaki, to hîmmi-ĩ ômure-ã tûrru layindi. Adiba-ã hîmmi činaki, aã doba-ã ni laniĩ, marrat čekenuũ ni čekeniĩ, to abi hîmmi-ĩ čindi. Hîmmi-ĩ muro adiba-ã bes, ômure-ã hîmmi činakú. Dobia-ã ni adiba-ã yê činakú, hîmmi-ĩ to koo. Odu gudi čîĩ, naŋara čubapi, naŋara-ã muro ômure-ã čubapi, a muro aũ yûo di zodoo čubapi, yoo zo mbî tohoo ni čubapi, su sûguni tûrri, naŋara-ã mannu abi gali, to koo aã. Ôwonni kûdi-ĩ čî, kûdi-ĩ muro gali, kûde-ã ka šiša čûo, kûdi čôllu munuruu, sûguni turo yunu-ã kûdi čî, kûdi-ĩ halas. <hesitation> Yoo dûudi-ĩ čubaboo muro anna-ã su sûguni tûrri, dubana guyundi, anna-ã ha dubana čeni, to koo. Mura adiba yê ômure yê gunna čûuŋgi, aã su gûrso ni čûuŋgi, kûdi-ĩ mannu kôi munasiba mundu gunna čubapi. yûo di zodoo, yoo mbî tohoo mannu, yoo aũ guru hakumaa dunodo liwo mannu numi-ĩ čabtundu ni. Numi-ĩ čabtundu dûudi-ĩ barayundu ni su čunaku kûdi-ĩ čubapi, čubabi. Anna-ã su sûguni tûrri, anna-ã ha ni dubana čeni. Čekeyindi, gûrso ni čûuŋgi, to koo aã. Gudi-ĩ kartaa-ã mannu anna-ã čubapi, kartaa-ã odu adaga gunnoó mannu muro mannu abi. Kartaa-ã muro nû anna-ã budi čubapi, nû anna kuna-ã gunna kartaa budi čubapi. Tani mannu kartaa-ã budi daaru. Uũ kartaa-ã muro, wôku horkusu tawo gunna, anna lau nua čamuũ ni babiĩ. Yoo kôi nû ndigiri babiĩ. Yoo nunda anna numoga šiša du bapiĩ, to koo di čabndundu bapiĩ. Abi čûwo yoo munasiba čûwo gunna. bugo-ĩ gunna kartaa čubapi. Kartaa-ã ada kuna nûa-ã gunna kartaa čubapi. Kartaa-ã hanayindi, kartaa muro wôku bui čoŋi, to koo aã. Kartaa-ã muro kôe čûa anna ndookudu bapiĩ. Kôe ôguzuu a ni ndoorkudu bapiĩ, aã. Kartaa-ã aũ turo anna nduã fêičundoo, anna guda-ã azumnjindi kîhi gudi-ĩ aã. Kartaa-ã muro du šiša čûo, karta kos čindi, to adiba mannu četu čubapi, adiba-ã ni četu ni mûkiĩ, anna kôi, aũ yûo di zodoo. Yoo karta nû arbataš koo ni ômure-ã gunna mûkiĩ. A di Lîbia lau ni karta têrnib čindi budi čubapi šababa-ã. Kôi lamar čûwo. Kôi lamar čûwo de karta yugondunnó yugó, aã. Kartaa dohu čubapã čubapî hočunu ni hočini. Toi kartaa-ã. To koo abi kartaa-ã muro budi gali, aã. Tani budi abi kartaa-ã budi daaru.